لازم الحكومات تعطي أولويه للحفاظ على البيئه، والتلوث ولا <hesitation> بطريقه كبيره برشا، الأوساخ والفضلات ولات موجوده في كل بلاصه، الأمراض تولت منتشره برشا، مؤخرا <hesitation> برشا <hesitation> كلاب ولات <hesitation> تنقل فالعدوى والأمراض بسب البوباله و <hesitation> والتلوث البيئي، ف- نتصور البيئة هي أهم.